Na kan yu kuchi lia tiyá vagan, na go kein koño chónga, ta kixai ta nradana lia tiyá vagan, alia arroz jan ta rea ta kixain, ñajan xanra adia chíxa iin nrutevidi, xanokaba va nridajan ngu ña yikan atiyá kolo nga tiyá kolo nga tiyá va nga xanina kolo axina nra iin viko sea vee sandro sea nraguan, no oti no o tikachí, no ho chee, no ho chón, no hó ticochí, no ho ña tikolo nra xain xaina kadanrana comida jan, tiyá va ta nre lia nruchí, iin nrute vidii ta ni xa okona kuchina nra iin viko jan nri viko jan ngu ña ho a jan, loko veena va kixan'na, anrivakuva kichanna lia tiyá vajan iin kii ña nre no xaon kii, a oko va kii, ichan na tá oon ni na ini semana adiki uu semana ña jan ní na tiyá vajan ta lia nruchí jan ñajan uña adi chí ñajan nguña kichao.